Mitegno hira tegna tiako rehefa ohatra ka hoe handeha alavitra zegny my satria rehefa ohatra hoe mitegno hira zany de na de dià labitra aza hitanao marivorivo rehefa sy miasamiasa loha igny anao fa hira koa akesy andaniny mandeha, de zay, de zay.